Na̱ gwaime, yekde gwaime ka̱ koltiwugo ka̱ ta̱la̱t tet lubiwu <hesitation> ka̱ la̱ka̱nti, ka thot wugo ka̱ peltika ka ka̱ zati aka busi, ka̱ za̱t ten wutu ka̱ busti wugo yekɗe gwaiɗe pawo nak ningego <hesitation> dago desti kan a ba̱lan ɗeska̱ tuli, ka̱ ɗeska̱ tullugo, gwa̱iɗepa̱wo ka̱ bustigo ka zat ten wutu, ga zi, kazi na̱ pa̱li ka̱ ciga̱lti na̱ pa̱lli <noise> ka̱ ha̱ɗe na pa̱lli aka̱zi, ka̱ haɗe na̱ pa̱llugo namiwo kaman za̱tti nagguisi, ka̱ma̱n zat gwasi <noise> na <hesitation> pa̱lka̱so, aka̱ za̱t ten wutu, ka̱za̱t ten wutu wugo yekde gwa̱i ɗepa̱wo ta̱ pa̱lde wulla̱ gukiwu ga busi, ga busi ka ba̱lla̱ti ka̱za̱t na̱ pa̱lli, ka̱za̱t ba̱ pa̱lli ka̱za̱t na woto ka̱za̱t ba̱wolo, ka zat kar gwai ɗepa̱wo kangwai depa̱wo ka̱ maiu, kangwai ka̱ma̱n zatigo mika̱n kazatgo gome ga̱ busi kena̱n gwa̱ime ga busi kume ka̱ rige ka̱ busti wugo to ga̱ zi kan za̱ti ka̱n yedde ilgwa̱i ɗepa̱wo ka̱ma̱n pa̱lti na̱ na̱liu <hesitation> ka rige ka̱ busti yi. Yekɗe ilgwa ɗepa̱wo kaman pa̱lti na̱ na̱li u zati ka̱n kawai kaho pa̱l zopsi ilgon na̱tiso, kazat na̱ pa̱lti sogo ka̱za̱t na <hesitation> ba̱ pa̱lu za̱ta̱ni palliwo kazi na̱ pa̱llisi ḵazi pa̱llisi ten wotu nak gwai ɗepawo cina̱ za̱ti, to kazi na̱ pa̱llugo ka̱ pa̱lliwugo ka̱ zi pa̱lli ten wutu apa̱ ka̱ zi pa̱l ten wutu wgo nougo ka̱ ba̱lli ka shot pa̱lli, shot palli sudi shot pa̱lli sutwugo, apawa̱i a̱ sa̱ka <hesitation> ka̱ rige ḵa lot wutuw ka̱zi pa̱lli noyi ka̱ ba̱lla̱tka ka̱a ba̱lla̱t ka̱wugo yekɗe gwai ɗepa̱wo <hesitation> kawut wuljwai depa̱ wo ka̱wut agipi apa̱ ka̱zi ten wutu kume ɗepa̱wo ba̱ wolo kau, ba wolo ka̱go yekɗe gwai ɗepa̱wo ka̱ ha̱ wul, aka̱ za̱t ila̱wai ɗepa ka̱ hadeu aka̱ za̱ti yekɗe gwaidepawo gwa̱iɗepa̱wo ka bustiwu to nukka̱n ka̱ pa̱lti apa̱ gwai ka̱'o bustiso a gwa̱ika̱ bustiwu to yekɗe gwai ɗepa̱wo za̱tika̱n ka̱ zi na̱ pa̱lli a kunne ka̱ zi napa̱ll sogo ka̱zi na̱wolo ka̱zi na wolo ka̱zi gwaime mi ten pa̱n ga̱ri gwas daba̱n aka̱zi palli. Ka zi iɓal kakkak ka za̱t suk gweme mi so à <hesitation> kzi gwemi a kzi ɓaali snowugo wolloh gwa kzi wolloh wu gwo yek degwe depa we wolloh piliwo ka ma <hesitation> pilti kangwe de pawoo ka huli mbaalin woo kang we depawoo sa gwuk wu, yekde ilgwe depawo a sipili nni gweme gwe depawo ukbushiwo gwede pawo nksaka illu gwaswu. A kami ni ɗa, kamiwo yekde gwe ɗe pawo kaman <hesitation> plti gwe ɗe pawo <hesitation> ka tulshin ni nali kami gwasi yekmago ka̱ tul ka̱n kadeshi kunie de pawo tul ne da̱u a tul ni da̱ sogo niknigegwo mbalin payima destiwul ka̱ tul ka̱n kadeshi kunie de pawo tul ne da̱u a tul ni da̱ sogo ni knigegwo mbalin poyima destiwul ka̱ tul ie so spoo deswul nn’an it so, dago ba̱llin yise ka̱ tul ka̱ ka desi kota̱ kawo ka̱ ka̱ tul ka̱ dese to ngwe depawo ka̱ cola kawo gu ka̱ tul go nu ka̱n a desgweme ka̱ tuli, ka̱ desgweme ka̱ tui, ka̱ tulwu gwo yek degwe de pawo <hesitation> kami si mazi <hesitation> gwedepa̱ wo ma ziti gyazi pil ilgwon wai spi gwete gwasi ama. <hesitation> Ka̱ za̱ ten watu wo go ka wuni nị guja, ka zị ten wutu ka la̱ka̱ntika a ka̱ zi ze ten wutu a ka̱ yetl gujagwa a ka̱ nị guja gwa ten nhoo, ka̱ nị guja ten an wugo a ka̱ gusi a ka̱ zi ze ten wutu a ka̱ yil shinkafa gwadiye, ka̱ zi ze ten wutu yide hul wugwo a ka̱ wut gweme mi a gi ɓi a ka̱ gusi wati, a ka̱ gusi nwuti, ka̱ gusi wuti wugo kang we yi ɗe pawoo ka̱ na̱k guja gwa yi ɗe no woo de, ka̱ yen <hesitation> gweme gwawo ɗa not ie a ka̱ pị gujawu gi bi a pa ka̱ gusi wuti hal a luk no toh a kamani a ka̱ pa̱l masa na̱ nali ka pa̱l masa na̱ nali kang we de pawo ka la̱ kmika, ka̱ la̱ ka̱ ti ka̱ wu gwo na̱ gwe ka̱ wu gwo na̱ gwe ka̱ des gwonwi si kadesi ka zit gwe de pawo a sa̱ ɓet de illu wu, ka zi gon ten w utu pa ka̱ zi gon ten w utu wo go a ka̱ shit ka tohapa gwon wiso ka̱ na̱ wo go, go wi sa a ka̱ kutl gemi a gi bi a ka wutit ilgwe de pawo a towu a ka̱ pa̱ ti to tik de ga̱ masa, a ka pi yelti na̱ na li ku me de pawo yeti ka̱ ka pi na̱ naligo ka yatl go jawugo. A ka̱ yetl gujawugo, <hesitation> a ka̱ na̱ guja, a ka̱ la̱ka̱n gweme gwa, a ka̱ la̱ ka̱n gweme gwa wugo guja gwe de pawo ka hetl wu go yek de gwedepa wo a ka̱ chet ze si ka chet ze si ka̱ wugo a ka̱ zi ze si ten wutu uyek de gwe de paw okapi yelti nị nali, ze si hul wugo a pa ka̱ wut gweme mi a gibi, a ka̱ gusi wuti a ka̱ gwusi wuti hal a ka̱ yeni woo ta̱ luk bilki, <hesitation> hal a, ka̱ yenniwo yelti ka̱ ba̱lwo yek de gwe de pawo ka lakkit patla̱n hal a ta̱ dịn de yelti, toh ta̱ din de yelti wo yek de gwe de pawo ka ma̱n ba̱lti mɓalan to ta̱ ba̱l de yelti, toh kami wo spa̱l wul na̱ nali wonti mani <hesitation> shin mago ka tulshim na̱ na li, ka̱ tul shin <hesitation> na̱ gwisi, ka tul shin na̱ na li, ka tul shin na̱ <hesitation> kami lokoci gwe ka̱ la̱ka̱n kami si wugo kazi ze ten wutu yek mago na̱ gwe ka̱ pa̱li gwanwi siu, nu ka̱n ka pa̱l ti, na̱ gwe ka la̱kan ga̱ tul ti shin wu sai ze huli a pa ka̱ wut ka̱ ze z ka̱ ngusi la̱kan ti wuti. Ba̱l ti wutu nal so ka̱ ba̱l ti wutu nal wu go to a kwe ka̱n ka a ta̱ kwe ka̱n ka̱ wu go to awusịn a bị a bilki mbuni shin gwe depa ka̱ lami wuso, toh ka la̱ kan wutu gwa nam nam dem dem dem, ka̱ la ka̱n wutu dem dem wugo aka̱ yeniwo hal shi mi luk no wi a ka̱ la̱ shil gibi a ka wuni ka̱ wuni wugo a ka̱ dus shi lia a ka̱ yitalt ka ka̱ yitl ka̱ wugo a ka̱ zak ti a ka̱ ala̱ki wutu da̱ hilah ka, ka̱ bet wutu da̱ zhila̱ ka̱ wugo a ka̱ zak ti a ta̱ gusi talt ze gwaska na̱ ga̱ gwasi a ta̱ tatl zu ka a ta̱ tatl ze ka ta̱ tatl ze ka̱ wu go ta̱ tatl ze si ka na̱ ga gwas wugo a ka̱ ye ni wo ka ɓul go to gob yeke, ta̱ gob yilka gwas wi sa̱ gib yilke n iyi, a ka̱ kan shilwu a ka̱ pali gibi a ka̱ saka wuti, a ka̱ wuni a ka̱ tuli yede gwe de pawo ka kolta̱ti a ta̱ da̱n shin, ye de gwe de pawo to ani gwas ni ka̱ shin yek degwe ga̱ shin wo illu gas wonti mani, kami go. <hesitation> Pa̱lti wul gwas wanti mani na <hesitation> ma̱n ga̱ busiwu, pa̱l ti wul gwe de paweh a pa̱li na̱ naliwu wanti mani kapi yelti na̱ nali, a ka̱ pi yelti na̱ nali a ka̱ pi gwete gwa si a ka̱ pi yelti gwasi aka̱ tul shin gwasi a ka̱ pa̱l yelti na̱ nali ka̱ pa̱li na̱ nali wugo yek de to ta̱ tla kakkak suk ga̱ busi don ga̱ busiwo wul watti ie na̱ gwe de pawo wul wanti gewuso ge go wul wanti mani, wul wanti pa̱l ti gwede pawo ka̱ pa̱l wul na̱ na liwu wanti man ga̱ busi ge de pawo tikde <hesitation> ga̱ ka miso tik de gwe wu, wul jwas wanti ka pa̱l ilgwe depawo gwe de pa̱wa ka pa̱li na̱ na liwu wanti yek lakide yek ma̱dla̱m pa̱t <hesitation> de pawo a gyazi. <hesitation>